óttast er að mörg hundruð hafi látið lífið þegar öflug flóðbylgja skall á ströndum Indónesíu í gærkvöld eldgos kom flóðinu líklega af stað en íbúar fengu enga viðvörun um yfirvofandi hamfarir það eru mikil vonbrigði að biðtími eftir innlögn á bráðamóttöku hafi lengst um fjörutíu prósent á einu ári þetta segir heilbrigðisráðherra

komi ekki til greina það er mikilvægt að uppfæra stýrikerfi snjallsíma reglulega annars gætu óprúttnir hæglega notað símana sem hlerunarbúnað þetta segir sérfræðingur í netöryggismálum framleiðendur í skosku laxeldi segja lyfjanotkun í greininni illa nauðsyn laxalús er alvarlegt vandamál þar en framleiðendur binda vonir við að fjarskyldur frændi laxins geti leyst vandann vestfirska tindabikkjan er gullið

á Ísafirði hann verkar skötu allt árið og sendir út um allan heim

hundruð tuttugu og tveir létu lífið í flóðbylgju sem skall á

í Indónesíu í gærkvöld íbúar fengu enga viðvörun um hamfarirnar og óttast er að mun fleiri hafi látið lífið talið er að flóðbylgjan hafi verið þrír til fjórir metrar á hæð er hún skall á ströndum eyjanna Súmötru

um klukkan hálftíu í gærkvöld að staðartíma þessar hamfarir eiga uppruna á lítilli eldfjallaeyju er á sundinu miðja vegu milli

svonefndu

Sundasundi talið er að flóðbylgjan hafi orðið til við skriðuföll í hlíðum fjallsins eða hluti þess hreinlega sprungið og farið í sjóinn eyjan stendur aðeins rúma þrjú hundruð metra yfir sjávarmáli og heitir eftir sjálfri sem myndaðist í risastóru sprengigosi átján hundruð áttatíu og þrjú flóðbylgjan náði landi beggja vegna

sundsins en olli mestu tjóni á aðstæður voru allar hinar verstu háflóð og stórstreymt hérna við ströndina eru vinsælir ferðamannastaðir og þar náði flóðbylgjan tugi metra inn á land

hreif með sér byggingar og olli gífurlegu tjóni á níunda hundrað slösuðust þegar flóðbylgjan reið yfir björgunarfólk leitar enn í rústum húsa en erfiðlega hefur gengið að komast að sumum svæðum þar sem vegir eyðilögðust björgunarstörf eiga eftir að standa næstu daga en yfirvöld hafa hvatt íbúa til að halda sig fjarri strandlengjunni af ótta við fleiri flóðbylgjur hugsanlega hefði það orðið jafnstórt verkefni að breyta stórhýsi í Kópavogi í hjúkrunarheimili

og að byggja slíkt heimili frá grunni þetta segir heilbrigðisráðherra ábyrgð stjórnvalda

á löngum biðlistum í heilbrigðiskerfinu sé uppsöfnuð til mjög langs tíma yrði að breyta því en að smíða nýtt þetta kom fram í fréttum í gær í minnisblaði sem landlæknir sendi heilbrigðisráðherra í vikunni kemur fram að öryggi sjúklinga á Landspítalanum sé ógnað því ekki sé hægt að útskrifa eldra fólk af spítalanum vegna skorts á hjúkrunarrýmum en hvers vegna vildu stjórnvöld ekki breyta byggingunni við Urðarhvarf fyrst og fremst vegna þess að þarna er um að ræða hús sem er ekki fullbúið og í öðru lagi vegna þess að þetta er hannað sem

skrifstofuhúsnæði og og ég held að viðkomandi viti það nú alveg að hjúkrunarrými eru sérhæfðar byggingar sem gera þá kröfu að það sé verulegur undirbúningur alveg frá fyrsta degi

þessari byggingu í hjúkrunarheimili það kann að vera

jafnmikið verkefni eins og að byrja frá grunni er það rangt hjá forstjóra Hrafnistu að þetta tæki styttri

tíma en að byggja nýtt heimili ég geri ráð fyrir því já við erum með allmörg hjúkrunarrými í pípunum akkúrat núna það eru fjórtán verkefni sem eru mislangt komin og á næsta ári

á annað hundrað rýma og þau eru öll hugsuð frá byrjun sem hjúkrunarrými og við eigum að gæta að fagmennsku í þessum efnum eins og í minnisblaði landlæknis kemur einnig fram að dæmi séu um að sjúklingar hafi þurft að bíða í sextíu og sex klukkustundir á bráðamóttöku Landspítalans og að biðtími eftir innlögn hafi lengst um fjörutíu

prósent á einu ári þetta er sá tími sem þú hefur verið heilbrigðisráðherra hvað finnst þér um að þetta hafi gerst á þinni vakt

ég tek við sem heilbrigðisráðherra það eru þessi viðfangsefni það er í fyrsta lagi að byggja upp hjúkrunarrými og í öðru lagi að að horfast í augu við vandann sem mönnun í hjúkrun en er ekki ljóst að ábyrgð þín er töluverð ábyrgð stjórnvalda er uppsöfnuð til mjög langs tíma og ég byggi ekki hjúkrunarrými þó ég

ég láti ýmislegt af mér leiða á stuttum tíma þá geri ég það ekki á nokkrum vikum

þetta er allt saman í góðum gangi og ég hef verið að bæta verulega í á mínum tíma það er ekki erfitt að breyta símum með gamalt stýrikerfi í hlerunarbúnað þetta segir hann hefur fengið nokkrar fyrirspurnir frá áhyggjufullum forsvarsmönnum fyrirtækja sérstaklega eftir að

fann nýlega galla í þremur tegundum

frá þremur framleiðendum með tiltölulega einföldum hætti var hægt að fylgjast með ferðum fólks sem bar

í rauntíma fyrirtækinu hafa undanfarið borist nokkrar fyrirspurnir frá áhyggjufullum forsvarsmönnum fyrirtækja sem vilja vita hvort hægt sé að hlera snjalltæki önnur en úr við viljum búr þar sem engar

nást en það er mikilvægt að þau tæki sem fólk er að nota eins og símar séu uppfærðir því það er ekkert rosalega erfitt að að breyta eldri týpum af símum með gömlu stýrikerfi Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins velti því upp eftir að fyrstu fréttir birtust upp úr hljóðupptökunum af

hvort brotist hefði verið inn í síma einhvers þeirra þingmanna sem þar sátu eða hvort hlerunarbúnaði hefði verið beitt áhyggjur Sigmundar voru ekki úr lausu lofti gripnar ég vil ekki að þetta sé einhver paranoja en menn þurfa samt

aðeins að hugsa um að það er ekki að ástæðulausu að framleiðendur koma með uppfærslu við erum allt of löt við að setja þær inn Valdimar mælir með því að þeir sem eru óöruggir um hvort þeirra tæki séu í lagi leiti til söluaðila eða framleiðenda en símar hætta stundum að fá uppfærslur jafnvel bara innan nokkurra ára hvað þá þá ættu menn bara að skipta um síma laxalús og sjúkdómar eru alvarlegt vandamál í skosku laxeldi en dæmi eru um að rúmur

þriðjungur laxa í eldi nyrst í Skotlandi hafi drepist á einum mánuði að sögn umhverfissinna framleiðendur segja lyfjanotkun illa nauðsyn en vonast til að fjarskyldur frændi laxins leysi vandann franska ríkissjónvarpið fjallaði um laxeldi í Skotlandi í vikunni en Frakkar kaupa einna mest af skoskum eldislaxi fyrir hver jól og áramót

hefur um árabil barist gegn laxeldi í Skotlandi vegna eiturefna og sýklalyfja sem notuð eru við framleiðsluna og þeirra áhrifa sem það gæti haft á villta laxastofna í

eldinu sem er með fjölda nyrst í Skotlandi er laxalús alvarlegt vandamál eins og sjá má hún er sníkjudýr sem nærist á húðfrumum og blóði laxins og nái hún að fjölga sér getur endað með því að hún éti hann lifandi í skýrslu sem skoska þingið lét vinna í vetur kemur fram

að brugðið geti til beggja vona með sjálfbærni laxeldisins þar og verði enn bætt í geti það haft óafturkræf áhrif á umhverfið framleiðendur eru meðvitaðir um þetta og hafa síðustu ár reynt ýmsar aðferðir til að losna við

var farin niður Laugaveg í Reykjavík í kvöld líkt og venja er á Þorláksmessu talsverður fjöldi fólks tók þátt í göngunni og voru margir með í hendi Hamrahlíðarkórinn og nemendur við Menntaskólann við Hamrahlíð voru í broddi fylkingar og sungu nokkur lög sem þóttu hæfa tilefninu

er einn skipuleggjandi

er einn skipuleggjandi

hún er nokkuð góð fólk streymir í bæinn enda síðustu forvöð

að komast í jólaskap

alls staðar vinsæl þetta er eitthvað sem rífur í og hreinsar út allt kvefpestir og annað þannig að ef þú borðar vel kæsta skötu þá ertu nokkuð öruggur næstu sex mánuði að fá

til og frá með skötu frá pottinum og fyrir fólkið sem bíður hérna í langri röð þannig að það er nóg að gera heyrðu ég er bara að bjóða gestunum drykki og taka af borðunum bara

mér finnst hún góð

þetta er gömul og sterk hefð þar þannig að maður komst ekki upp með neitt annað í uppeldinu en að smakka fyrr en

ég er ekki mikið fyrir hana hefurðu smakkað hana nei reyndar ekki lyktin er dálítiðjá nei auðvitað alvöru menn það kæstasta finnst þér hún best þannig að sjálfsögðu það verður að rífa aðeins í

finnst jólin ekki koma nema maður fái skötu segir Ísfirðingur vestfirska verður á borðum víða um land í dag og jafnvel í Taílandi það hefur verið nóg að gera í fiskbúð sjávarfangs á Ísafirði síðustu daga og flestir kaupa það sama hvað ertu með í pokanum í dag

fimm sex

borðar þú alltaf skötu fyrir jólin já alltaf hvað er svona sérstakt við vestfirska skötu og Kári selur ekki bara skötu í fiskbúðinni eða sendir í aðra landsfjórðunga ég hef verið að senda á Norðurlöndin en svo

í ferðatöskurnar áður en þeir fara til Taílands

ég veit um eina sendingu sem fór til Japan fyrir nokkrum árum það eru stundum skrítin símtöl sem maður fær með

þótt Kári reyni að vera með eitt og hálft til tvö tonn af skötu klár fyrir Þorláksmessu verkar hann líka skötu allt árið

er eiginlega borðuð allt árið á Þorláksmessu sem er gert meira úr henni manni finnst jólin ekkert koma nema að maður fái skötu og og vestfirsk

erlendir ferðamenn greiðslukortin örlítið meira í nóvember í ár en verslunarinnar aukningin skýrist að sögn forstjóra setursins einkum af gengi gjaldmiðla en krónan hefur veikst um tæp þrettán prósent frá í nóvember í fyrra í tilkynningu er velt upp fleiri skýringum þannig er gott tíðarfar talið hafa átt þátt í að skipulagðar ferðir veltu rúmlega fimmtungi meira en í nóvember í fyrra langmest jókst kortavelta í gjafa og

um fjörutíu og fimm prósent það skrifast ekki einungis á gengið því lopi og lundar virðast hafa átt auknum vinsældum að fagna hjá þeim sem komu hingað í nóvember í ár nú stendur yfir hin árlega jólasýning Minjasafnsins á Akureyri starfsfólk hefur tekið á móti grunnskólanemum alla virka daga á aðventunni og frætt þá um

og sögu hátíðarinnar krakkarnir hafa fengið að lykta af hefðbundnu

er ríkjandi á flestum söfnum bæjarins um þessar mundir og haldin aðventukvöld sem eru vel sótt þema sýningarinnar í Minjasafninu er jólakveðjur og þar er myndarlegt samansafn jólakorta og kveðja elsta kortið er hundrað og átján ára frá aldamótaárinu nítján hundruð þá eru jólasveinar Minjasafnsins ekki þrettán heldur áttatíu og níu talsins

það er vaxandi suðaustanátt í kvöld og nótt og en svo lagast þetta á morgun

Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttafréttir kvöldsins

landsliðsmaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson skoraði í tapi

gegn tottenham í átta marka leik á

park í dag fer vel af stað sem knattspyrnustjóri Manchester United solskjær var hógvær á blaðamannafundi eftir fimm til einn sigur United gegn

og hornamaðurinn Bjarki Már Elísson átti góðan leik fyrir

Berlín í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta í dag

óttast er að mörg hundruð hafi látið lífið þegar öflug flóðbylgja skall á ströndum Indónesíu í gærkvöld eldgos kom flóðinu líklega af stað en íbúar fengu enga viðvörun um yfirvofandi hamfarir það eru mikil vonbrigði að biðtími eftir innlögn á bráðamóttöku hafi lengst um fjörutíu prósent á einu ári þetta segir heilbrigðisráðherra hjúkrunarheimili í stórhýsi við komi ekki til greina það er mikilvægt að uppfæra stýrikerfi snjallsíma reglulega annars gætu óprúttnir hæglega notað símana sem hlerunarbúnað þetta segir sérfræðingur í netöryggismálum framleiðendur í skosku laxeldi segja lyfjanotkun í greininni illa nauðsyn laxalús er alvarlegt vandamál þar en framleiðendur binda vonir við að fjarskyldur frændi laxins geti leyst vandann vestfirska

er gullið segir á Ísafirði hann verkar skötu allt árið og sendir út um allan heim